سرجیکل ماسک اک خاص طرح دا ماسک ہوندا ہے جس دی ورتوں ڈاکٹر، نرس تے ہور صحت دے کرمچاری کردے نیں۔ ایہ ماسک عام طور تے لوکاں لئی لابھکاری ہوندا ہے۔ خاص کر جدوں بیماریاں پھیلدیاں نیں، سرجیکل ماسک دا مقصد ایہ ہوندا ہے کہ بیماری توں بچاؤ لئی اپاں اتے صاف ستھرا ماحول بنائے رکھنا، اس ماسک دی افادیت کر سکدا ہے۔ سب توں پہلاں ایہ سمجھن ضروری ہے کہ ایہ ماسک اپنا منہ تے ناک ڈھکدا ہے، تے جدوں کسے نال گل کریے، خاص طور تے چھینک دیاں یا ساڈے منہ دے وچوں نکلن والیاں چھوٹی چھوٹی بوندانوں، جیہڑیاں باہر نکل کے ہوا وچ لٹکدیاں نیں تے بیماری دا سبب بن دیاں، روکدا ہے۔ جے کر اسی ماسک پایا ہووے، تے ایہ بندے توں ہوا وچ نہیں پھیلن دیندا تے لوک بیماریاں توں بچ جان دے نیں؛ اس طرح ماسک بیماری دے پھیلاؤ نوں روکدا ہے۔ جد تک معمولی ہے، اوہ طریقہ مشکل بن جاوے گا۔ سانوں جاوی وی بیماری ہووے تے سانوں ماسک دی ورتوں ضروری ہے۔